Tↄ kates yet ikɛng itek fɛ akaangen kɛ ates nggon afok kafa kakan. A-imi ka-kyi iyɛ in yiring ni kufɛn fɛ ba di tes. Kufɛn fɛ ba di tes kuyet kufɛn ni ku nom e kuyet kufɛn nta. Kufɛn fi in fok kafa kakan nek ɛ-imi bɛ na zatse. In kyem innyim yit ni zen ikak na bafidang in, izen ikak na bada na binggↄ nin rat kafa kakan, in tsɛt ashi iso fi in da sonong yit ni in day it kafa kakan nek iyɛ ikak fi in tin shining ide, ni iyɛ fɛ adakunom di nↄↄk ide. So anↄng e me tonong a-in shim adakunom na di barang ko ayɛ akak azeng na shon. So in nesek adakunom ifeng kaakyi zen ki in sɛ ice min ni kufɛn e yↄng, ni kunom e yↄng fɛ ba di tsɛ. A-imi ba di tes a-ni kunom kufi nsↄk nfaa Abe agyeng’azining ni koki iyɛ me ifi kufɛn kufɛ-aɛkufɛn kuɛ kuyↄng fɛ adakunom ɛ-nↄↄk kutes at-atsisa yit a yeso. So imi ma kufɛn e yↄng, kufɛn ishamang e ↄng fɛin ra kafa kakan kutes kunanin aba kyↄn dɛ fɛ in di rayit kafa kakan kufi kutes agbat a tisa yit a yeso fɛ adakunom kin nↄↄk iwu na zatse. Imi ma in nesek ifeng kokyi iyɛ ni zenen me ↄng, adakunom di sɛt mo-izen nin nↄng.